<hesitation> bueno ku sa'ayo eligir nanani in lúsu, in lúsu chi yuan kɨtɨ yuán ku ja ka ka'an ja yuan ku in in mascótayo ja ntitó xaán yoó yuan ku in amigo fielyo ja ka ɨó kɨtɨ yuan lúsu in lúsu.